A mi l'é guæi cao de fâ unna gambâ ògni tanto in scî bricchi, longhe che pan chillòmetri, sensa telefonin ò atri angæzi tecnològici ma me tëgno o releuio. Scicomme lou inti computer e atre cöse elettròniche a mainea che gh'ò mi pe stâ lontan da tutto l'é quella de stâ vixin a-a natua, respiâ äia ch'a no segge condiçionâ, lontan da-o digitale.